Foon sunii ak miidaasen, foon sunii chireni dursa foon lafeen kas hinjir fool lum chala. sun kofaat guureni raawoteni midaaseni chireni, mal isa kiasi isa mal feden sun chichireni chacharekeseni duum roofu hanbahal suunt guurenie. akas midaaseni chacharekeseni ak inin bare sun isheen